<noise> to haala geeti kam de"itaare waɗaayi, de"itaare waɗaayi nde ɓustay, nde - nde ɓustay yaawugo faaminnda hakkunde himɓeeji metayɗi ɗin, ngam non to yimɓe ɗiɗo e meta kam haandi to o metidii ottoo meta, to ottoo faamii, to ottoo faamaayi mo ƴama, bannii ɗum watta ɗum paamtootira.